diya nɛ zenu min mu sin mena po dia nɛ su'aro min abe su'aro a teli a banna nu su'aro we de diabɛti nuna a oyi wa oyi du ho matete um mɛ zenu bɛ a teli a we mu zenu bɛ teliya a wemu besosi me yɛrɛ huwa hinbi ho zenu besinn mɛna an we ji ziyo ɲu ma tuwa mu besin mɛna apo an cɛ buru ma café mu bebɛsinna donc zenu besin mɛna apo su'aro